एक कंप्यूटर के मुख्य संघटक ये प्रकार सी छ: प्रोसेसर (सी पी यु ): यू कंप्यूटर को दिमाग छ, यो सबी कैलकुलेशन औ निर्देशों का संचालन करदु। मेमोरी (आर ए एम् ): यू थोड़ी समय का खातिर डाटा रखणी की जगह छन, जेक प्रोसेसर तुरंती एकसिस करदु। स्टोरेज (हार्ड ड्राइव / एस एस डी ): यू लम्बी समय खातिर डाटा औ प्रोग्राम रखण ते छ। मदरबोर्ड: यू सब संघटकन का जोड़ण वालो बोर्ड छ, सबी पार्ट्स एक-दूसरे संग इहेक माध्यम सैं जोड़दा। पावर सप्लाई: यू सबी भागू कु बिजली पहुंचाण कु काम करदा। ग्राफिक्स कार्ड (जी पी यू ): यू ग्राफिक्स और वीडियो प्रोसैस कन में मदत करदा, खासकर गमिंग और ग्राफिक डिजाइन मं। इन सब संघटन का सहारा सैं कंप्यूटर काम करदु।